Fomba fikarakaraha ny hena atao amin'ny hamburger: mangala henan'aomby na izay hena tia aisy enazy na henana kisoa na henan'akoho fa henan'aomby e tena haiko! da tapaha manifinify izy, da asia epice, zany hoe: poivre, karry zay tia aisy aminazy io, da endasina da avy eo asofoka ame mofo amizay.